Opa oyoavi yaikua kiraitako yaipea kua i oaja jupi vae amogue oñono i pe yuki yita, jaema oipiguara jokogui omombo pipe opa vaera oyepea jokua oyokenda oï va.